د ډېر وزن وړونکي ګاډۍ د ډير قوي فلز څخه جوړي يې. زما په فکر د پولادو څخه جوړیږي. دا ګاډیانې د بیارغوني په کارونو کې کارول کیږي، لکه درنې اوسپني او درنې ډبرې پکښي انتقالوي. د دغه ګاډیو ټایرونه هم د اوسپني څخه جوړ وي او لکه د ریل ګاډۍ خط، داسي سړک لري او پر هغه حرکت کوي تر څو ځای ته ورسیږي.